ഇഥേ ജനു ബേതേ ഉരുകു പോവന്ദുലേ ബേതേ ഏന്ന। ലോചതിഓന്നേ ഛന്ഗേ വാന്തുന്ദുലേ ഓരേഗ് ഏന്ന। ഫ്രിഏന്ദേ വാഥേ അര്ന ബേകേനു നേക്ലേ ബേതേ ഉരുകു। പോവന്ദുലേ ദേക്ക ജന്ദ ദൈതേ ഉരുകു പോവന്ദുലേ। സോ ജന ക്ലേത പനുവേന് ജന്ദ ജനു ബേതേ ഉരുകു। പോവന്ദുലേ ബുക്ക ജനു ഓ ഉരുകു പോവേ അ ഉരു ത। പുധരു പനുവേന് ജനു ഓ രീജനകുമു ഇ ഉരു। ബുരുഥു പോവന്ദുലേ ഓ വന്ദ, ഏദുചതിഓന് പുര്പോസേ। ക അ വഥു നന്ദ ഏന്ക ബേരി ദേക്കരു ബേല അന്ദ। അ വഥു നന്ദ ഏന്ക ത്രന്സ്ഫേര് അന്ദ ഐന ബഗ്യമന്ദ। ജനു പനുവേന് ദൈതേ ഉരു ബുരുഥു ബേതേ ഉരുകു। പോവന്ദുലേ ജനു പനുപുന പാഥേ അര്ന വാഥേ। ജനു ഏക്ല ക്ലേത പനുവേന് ഏക്ല പനുവേന് ജനു। പോവന്ദുപ സ ഉരുതേ ഏന്ന ഫ്രിഏന്ദ്സ്നേ അക്ലേ മാത। ഉല്ലേരു ഏന്ന കുതുബദ അക്ലേ മാത അല്ലേപുന സോ। ജനു ഏന്നു ഉന്ജു ഉരു ബുരുഥു ബുകന്ഛു ഉരുകേ ജനു। പോവേ ഏന്നു പനുപുന ഏനു വാഥേ പനുവേന് സോ। മാഥ വിശയന ല പന്ജര വാഥേ ഏന്ക്ല। പേര്സോനല് ദേതൈല് പേര്സോനല് ഇന്ഫോര്മതിഓന് ഐന। വാഥേ പന്ജര വാഥേ ഇഏതു ബോതേ ആതേ ഏന്ക്ല। ഫ്രിഏന്ദ്സ്നേ ഓതേ ശരേ വാഥേ പനമുല ഇഏതുതേ।